Ny fomba fiomanan'ny écureuils izy koa fa andro ririniny, voalohany aloha izy mangala voankazo, voan'ny kakazo reny izy, maromaro haniny le tokony mety hivilômany atany anatin'ny tranony; mba tsy hiboahany izy kôfa magnitsy ny andro.